To a gibeb dabbobi kazoyiyye sai ɓaɗiko iko, ɓeɗina iko saiko moyi dabbayi yato hankalni hindito kita gibeb dabba dama kiti buzuru ne, buzuru na ɓeɗi inni to gabadaya a gahti moisum mah a hak dawa dongoye ko kolshenti adirni wammi amma na buzuru wammi an a- a- ahinɗata kobu amma buzuru kago kago andi sinni ako- ak saitinnimi to- to- tomai ake ahak bodori ki ɓeɗi am ki hoti kuma kolashi lafa bonibu amma na ɓeɗi innimi hankalni hinɗiti dik loka loka kola adirni har dawa soto ko kolshe adir buzurummi ammma na buzurubu to kid komshine ko kolla adirsubu na ko moiko kom iko bele to moiko zabbi hankali hindito <hesitation> am iko bele amma nabu kiti buzurukami dikakirba diti ankuma ki hau bono, oshish siya ke hankalto ɓaɓa.